Este <hesitation> pues lunes no domingo, luñi, marche, miercoles, juves, viernes, sabado, taxhiñii vikiá chayio ngua kixa'a koyo guaxhiá uun tela ha xhiño kuakatuyo, luñe, martes, miercoli, jueves, viernes, sabado, xhiñivikiá ajan tayukuaé ta'a ño'o yuu kua xa'a xayo'ó tayuu yuu kuan, kando'ó ñuu chiñu xayuu luñi, chandukia nakache choxe yuku, marke kuanti vee no kuyeku xeí miercoles yono veño chakuan keté kuento maí maí takoxe ñañi kuan escuela ndó manrí maí, xii takega kuvii chaí chaye yo'ó lunes, martes, miercoles, jueves, viernes, sabado taxhinivikiá. Xhikuayu kuán iho chiño kua ya'a vii chaxando ján, <hesitation> xhitayuu kuan yo'o ka'a xhitayo anté chikui ante ante'e viki cha'a iho kua cha'a ko'o chato há pero yuu ante, yuu kuan takivandó kondavii ndo'ó yo'o kuan xakuan xayo'ó kivate xoche ta'í indo'i kuatuu xeña'a ñanii xhí ma'í takuñi xhii ma'í tayuu kuan kaxii maxoiyo ñoxhikachindo yo'o kondo ya'á, kachindo yuu kandó yuu kuan xaxhaxhin ndo'ó ñavii ndachaió vikii vikii manrí kande ñavii ñavii chava'a kande ñandó ñoo kaxhi tañindo, kandoyu kuán chatakivando xo'o kondo ho ñoo xa'avindo ñoo chixo xavindo koto ña'a tevachio vikii, xanda yuu kuan <hesitation> ta taluego yuu kuaxhaxhián achindo kuá kua chanva'a chachindó. Uyo'o kuan mejonre nda'a vivixhí jan vichi iho xava'a viokandá xiurida iho kuan, chachiyo yuu kuan xuvii xava'a maxeyu kuán, xovii tiyaka xovii tikii, xovii ndobo'o xovii takan ndokiá xovii paloma chava'a chachindó kandoyu kuan kayuu kuan, ajan kandoyo kuxhaxhin ndo yokuan maxhaxaxi ndo xhaxhindo kandeyuu kuan, chavayi yuu kuan titalé maguikon mayami tuu tuyuu kuan tuu kue choté chiki lipiñi kandoyo kuan kue cho'o kuan kué choto chuchachi yuu, makuichava'a xii kayuu kuan jena'a iñe tén xita'a kandoyo kua vii kandoyo kuaxhaxi ndo'ó xokondo. Tayokuan tayokuan ndo in <hesitation> vi chin xeí, ichi xutunrá yo'ó xakuani chí konrá xhikexhita kaixhitá ñanri ña'a xhayo'o vixhí maixhitá xhin taí kixakuani chi konrá, hechan konra vichí chañii konrá pero kaun xhian kun yo'o kaun chian kun yo'ó, kuachio xhia gracia kuaxii yo'o njuan chakuani chi konrá tandiki cha'a xukaxi kuan tuu ñañii, kuichi xo'o nrá kindoi xhi'i iño pero xhian xhian kui yo'o kuen yo'o kuan kutuu ha konrá, kuacha'a kuaketa chakuaketa changuo chukonrá ma'a xhitá iho koxe'e ikoa aunke sea ño'o kuvii ñoo tingue konrá chí taluego chachanió chi yuu kuan chimayuniá chava'a chañio yuu kuán an ayuda xhindo tamexhe xhiña xhinuñi, no'o xakixhi tuñamexin taxhachin ndo'ó. Xhitakuchayu chin anyeai xhin xhinkonrá, yuyu kuan xakuyu yunguu xane'e <hesitation> xakuyu kunuxane ndovii konra takuan yuu yukuchanye chí kuanta konra xii tayuu kuan, chaka yichí konrá xano'o mendó xano'o mendó kueyo ko'o ichauu navii ixhanuí yunuma'a yeino makaxhí, namakenri kan chakaxhino makoxexhí namayakuin nakutón o'on tiande kanduu xuvuu ihán hay makuyu xhinakuvi makixhi, konra pero no'o kanda kuiyo kamentó kuiyokuan kaiyo kuan yaino cualquier cosa xhin konrá, <hesitation> takaunxhian kuiyo nayayaí chin konra yayai xhin xeí xhinkoxhiani kuaxhian kui yo'ó kueyuu kuan yo'o chia fuerza chíi xhaxakondoi komixhiko koin kuia komixhiko kuia xhakuandoí, takachi konra ta'a ño'o koño vii pes ña'avi ña'avi koñii ña'avi. Xhixaiyuu kuan onixhiko chuun xaí unixhiko uxi, uya'a chikovii vikii nakaindó xakinoxhiti chiño'o kayixhi konrá ha kuye monri kayuxhi konra chí pero kaun chian xhii ño'o koin an yavii chinkonrá, xii tayukuan takevikaxhika kuii ma'í mimichiavi kikiken luni, martes kuanduki, miercoles, jueves kayiton taun tuu tuu uyi'a viernes, sabado chindo vikiá tavakichayió luni, luni xii ayukuan yu kuaneste yukuán mayuu kuan va'í chava'a chachindo citá chatiando yachio makukiyo xhindó, xhiando xhitpa vitá xhitandava xhita xhii, xhita xhin nda'ava xhita tuu ka'a makuchava xhaxhinyuu taxakuña tenduguó, ndonguo lejitimo xhaxhindo nduguu ta'a nduguo nduguo xachindó yuu kuan kucha'a. Monindo tayuu kiuan chikakenu nduchiá, nduchia yuu kuan ndukanxoko manguedukia chikoña mayuu hikavachi kaken chuu ihá komo yakinri yi'a chiká, kendukia yuu kia yukuan naxakendukiá tayuu kuan take'a kayuu kuan ya ichi chikon ya'a yachi kokein yachingakein yuchava'a yacheí ya'í veí chaka'a ñiká pero ante iha yuu kuan ñavii carretera ña'a in ichi chivaka chachika iki yo'ó yachika ichi yokuu ñanrí ñanri ñu'u ñanrí, ñanrí ante yuu kuan ño'o chachi'í ño'ó ña'a velá ihó maí itó tavii ndo itó vavii ndo itó taxavii ndo, tayoxo yuu ma'a ma'a burro tutano xhitó chí xunduu ña'a ñuu chió tayuu kun kayuu itó, tayan konra kuu kaxa'a kanra baraja xukorna dominó ñoko xa'a kuu makonra ño'o ñaxukaí anrivinra ñanri ñuu ñanrí nduchia chaken yuu chiá ndaivichi kueivichi yo'o yuu kuan. Ndukia yave pero ante xakondio nio nduchiá, ya'a xiño kaxavanrí kondukia va'a manri koyo manrí koyo chinxondó koyo he tatiya chiya'á, chixondo tiya'a xikindó takuakendo nduku nochiti kuando xhin machiki tanaka ka'a ñio xheyó ante ante yegue kuvii yu'u yeke, yeke yuu kuan nduku nachando nuu chiki machando tayoko mo'o xhii kexhita ñamii ma'a makina xhintá chayovi kin, yando yando xhita tá chakuente nikanu nuu yavii chakuente xhita xhike xhitá xhín koxeima xheí xhinokui xhike xhitá xhiakuvii, kuikonra chakuentanra chaiñii chakuan chakuancheke no'o chikixi konra chin xii tercio nruku nduvii savado ñanri escuela chakuan ko'o nakachi yuchiá, yukia chikanakaken chín konra kuan xakuyi chi konrá kaya nakaye nokoxo nakaye ma'axo. Xondavi nayenguo mayegui xhí, yo'o sugiente vikii yu'u yo kuavi sufiente pero ante ñanrí ñavii chin chakundavi chon keiká navi chakundavi chixoí, chakundavi chikoxeí kuindo ndavii ma'aixhita ma'íxhita vike tichankonra escuela, kanoxhian kuiyo ke yuu kuan ninon konra xhanio nunrá kando'o ynri koi maestro yonri kuu licenciado ka'a pero kanxhian ke yo kue, ñonu'o konra mechí taxhia kaxe'e koxhe ñanii kanumin ndo'o chí ketandó kuando nrukudó vichí ho falicidad xakunduñio ta kuu kuandó pero ante ñanri facilida ña'anrí peri vi iho facida ka'ayixhi konrá, pero kuxei kuan tundo kuaikonrá kua tundo kua sufrir xhin konrá ha chukuchu konra ndukio kuiya'a, ahi chita xhike tai chikonrá ta takekua kuandó mokonra yo'o kuan kobra iho ta'a tiyaka vaxhi xhin konra tiyaka chamayu kopoyote. Taxhika xhiko xhikaxhiké xhiakxhiko konrá tayaka tachi konra nuñi, carga nduku chichá xeyandu nduku kuantadó kuma'a xhata iho kutu konrá pero ta kuan xutunra kion tendon ndavii kiun, ndechama'a konra konrá koixhiñi koixhiñi kuenta xutunrá xii kuan tundo xa'a yuu, kuante tandixhi konra no'o novindyo'o yando gloria yando gloria yenron yuu kuan ndo'o, xhixo itandogo kiká taviki xa'a tokaxhí nimodo uxaí kutaí xii yuyanxhitá vxhi viko xhi ndavi vaxhi viko yo'ó octubre, ya'á yandoxhiko tuu ka'a taxhikondo xhikon ndo'o ndoguo xhokondo ndoguó yekaxhi kankovendó, chachavi ko'ó kondo yo'o xavando maxukugo ho axadanto matuchia ma'a ma'a itá kuan maxanyo vindó nachin ya'a mando ma'a veladora yando kakio makui na'a creencia kucha kondoyo chavi kondoyo yavii kondoyo yo'ó octubre. Chavachí yo'ó noviembre, noviembre ya yo'ó noviembre vachi viko manri viko yuu kuan yaxo'o la guadalupe chikanchadixoko kuándo yuu kuan diciembre vachi enero chikakuvindó vachi uvii febreró viko ñondó vachi marzo, iho xandukayu kuán iha yo'o kuan xayo ka'a yo'ó viko ho xatu ka'a abril kovuu yuu kuan semana santá iho xatuka marzo o abril, chayukuan abril achi viko ño'o yux yuku yuxa'a yua kuu viko xaxa celebral yuu kuan abril chayokuan abril, chavachi mii mayó xavii chavachi yió kuan ma'a abril mayó chavachi junio yo'ó xavii chavachí. Chachikakenu grupo kanakendo yukuu kuan kenuu tundó, chando njita nii kunxavi tuu chandu njitá xii tayukuan yiya kuyiyo yendo tumakuyiyo chendó tanda xii, kua kua kuntaya xhindó manri viko manrí vachi yuu kuan chika chimayo octubre yo yo kuan chi nuestro padre de jesus xii yuu kuan yoko kuandó kuando yuu kukaki yendó kuayu kuaxha xhachindó, manri yuu kuan manri'a ya'a manri'a ya'á chachendo manri'a ya'á luego chanio cafe chin pan, luego makuvo makuvo kua kuenta ño'o chí tatachu yo'o chinukuan tatchutiá tuya chinchi kula tuchiá yeí tamapa chacha ño'o kovo na'a kua kuenta ño'o luego yuu kuan xutia ñima'a yuu kuan oko uxii, oko uxi o'on oko uxi ko viko. Manri viko violin <hesitation> oko uxi o'on yuu kuan chio kukavi xoko, kavixoko ta iho xukia iho tukia chinxi kula kenri ka'a kovu yuu lanraxon, kua tuu nayenguo tuñayeguo xa'a tinye'e tachachindo xii takekayu kuan yando vii kuan luego ma'í ihá kue ya'í nu nuu chachindo ño'o xaviño yayuu ño'o chaxhindo naya'a ndoguó oxachindo nduchí kuen davido xachindo iin sopa, ha chachinyo pero ahi xhitá xhachita kon yachio xin ya'á kandoyu kuan ajan tayuu kuan hi yukuan hi jan ya me canse.